<hesitation> ten̈a ny tiako mizaha filma mampitokiky e. Ze zen̈y tsy de tiako zen̈y mizaha raha mampalahelo fa aliô mizaha filma mampitokiky. Fôtony zen̈y itiavako izy za zen̈y afaka mitokiky aviô aminjay, zen̈y e mba fialamboly zen̈y.